Mar a tete vavanu. Voro upas totenol pagaru kah vasisio me ama ti doen, en komana vanu atete va upas. To tena pa naba rerekasa en saha taoh vavatsuts pa naba rerekas, varan tetevato bin nom en komana vanu. Pa shan kita tete upas nom en vanu ean tsa tsiako em pa sat. Sata va kita upas. Veitane iso me oh kan wui me koh kava vamuana kah madono kah vatao, ma va sisio buar veri, kah tete va upas tavutene komana vanu pa sahon kita tsetsiako, nom ah ma iso upas en vanu, iso sata saha tavuts, pova kua tsiaka mono kua mun bahi en komana vanu madono rova kora ma a ma koma huts pah nabare rekasa tete va upas tavuts. Veni en vanu maar sara vate asamana upas peara u kua tsiaka saha tsiako ah ma sti guru me oh ubam kua pa ubam vanu kah vate-er kava te'er pa tate upas en komana vanu. Katete buanavi Ape upas bau patsan keta vavai tetenom a mata te pa nabamoana, ka ma ar buar veri, rova kara pe mukai ere. Vei tane kan tsa vavatao nom ama tate pa namba moana. Tete va upas, sasara va upas <hesitation> vasisio me okanvui, vasisio meo <hesitation> kaovo vamoana kor seo vavatsuts. Veni peara tete va upas me, to tena po kaovo tsiaka. Veni pa moana nara tenora inu po koa tsiaka. Kaovo voro bai tsa bair avis pa venana inu pokoa tsiaka. Patsan vis pa venana inu pa te va tsiaka kava enem pati boanavi. Pa tso kita temena a ti nor tsoe vea voam mukai ean sah ta ovevom peoh, pove ean to kak em pa ma tse. Kah visem pa arh bebete pa ti tsiaka buanavi ar buanavi sam se ere pa sata. Poh bon nara verever norah opa inu pati tsiaka kah ta ere pa mos-mos vasata pova nam. Poh kua vuiti sa taer pamos me ar vei patso kaovo tamos poh kaovo bara nasnas nor. Po taim tsor nasnas nor, kama kure rior voro mina, ka komana ti tsan tsa mina ko mos vo ene. Vei tane keare tsa manatopo upas nora anara tete woa nora en vanu. Tete pa namba muana tse tena, kah pe tenena <noise> kara tsimo vavau tete nora kah ma tsi vavatsuts buar vere sah pete enor oh tete pa muana va upas. Tete pava tena woa vene va kita upas. Poveara toh vavava taoh norah tate potorara pavatane woa veni. Sosopoere po sosopo torara. Kah, haere pama aran potorara, kah vavatsuts ere po vore potorara woa vene to kita te tobina, pete sovan mena po vore potorara. Pova kua vatane woa vene, nor kita vavatsuts nor arior pah ar popoka muana.